Aj nachich ajon shiend pues <hesitation> aj narush ajleck este par miran millon narush limuent par miran mi yow la- limuent tomarin najmor tumarin almor nataran kiej kants makiej este kiñeck y ajleck atatuan este mang ajpen ajpen este ajpen ajmor ando mayac atoran kants ando mayacaran este guesh kiñeck at este tueñ natieck tueñ ando mayacaran atuan este kants ando mayacaran este kiñeck makiej mipats nguesh limuent este ajleck tuan este pepin meawan ajgue showalley najñe parmam biold par mijlock najñe. <noise>